Ekintu eki ndateekateeka ekirakirayo kuteganisa ensi omu bwire obwa hatiiya n'enshonga y'empindahinduka y'obwire. Empindahinduka y'obwire esingireyo kuteganisa munonga ensi egi <hesitation> ahabw'eshonga y'abantu okubari okubari kukoresa eby'obuhangwa hati eky'okubanza abantu batemire emiti munonga, abantu baayosya ebishaka, baakoresa obutwa okushoha ebyenyanja omu miizi omu nyanja ekirikutuma kyashiisha amiizi kandi noomanya na ku orikutema emiti, ku orikwosa ebishaka kireetera haazaho omushana mwingi. Ekindi n'omuri egi empindahinduka y'obwire hariho obwokushanga hariho obwire obu obw'enjura erikugwa munonga, enjura obwerikugwa munonga neeteganisa munonga <hesitation> obwire bw'enjura waashanga yaagwa, emitunga neija etwara, etwara amaju g'abantu, etwara ebimera by'abantu, eitiramu n'abantu mbwenu egi n'enshonga muno mpango munonga erikuteganisa ensi obwire obwa hatiiya.